Qalamni qanday qilib ishlatishga keladigan bo'lsak, qalamni aniqlik bilan <noise> boshqarish lozim. Misol uchun yozish jarayonida qalamni harakatini aniq boshqarsak o'zimiz uchun oson bo'ladi. Agar juda ko'p bosim bilan yoki juda qattiq ushlab turib qog'ozga <hesitation> yozamiz desak, qalam parchalam parchalanish uchi-uchki qismi parchalanishi yoki qog'ozda yirtilish hosil bo'lishi mumkin. Aksincha juda oz bosim qo'yilganda yozish <noise> vaqtida noaniqliklar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha bosimda qalamni ushlab turib, qog'ozga yengil <hesitation> yozishimiz kerak bo'ladi.